Pi com'ora, staiu liggennu Lu Cunti di Munticristu. Lu mutivu di picchì lu staiu liggennu è chiddu di fari pràtica di lingua francisi. Lu raccumannu pi stu mutivu. Pi praticari na lingua pensu fussi megghiu lèggiri l'urigginali ca è sempri megghiu di lèggiri li traduzioni.